Ny fomba fandiova varavarankely moa zany de fa mazava hoazy. Manahaky gn'amiko zao laha mandio varavarankely <noise> alako zao nickel na hoe rano kliny, igny anasa gny vitra mba hampamirapiratry azy de natoka koa nefa lamba hamafa azy agny fa tsy voatery hoe atao lamba mahirihirina fa lamba malemy re. Hitanao chiffon jaune regny zany, regny hamafanao azy tsimoramora fa tsy fafa mare koa zany fa misy trasy koa le vitra laha vao fafanao mare fa zay zany ny fomba fandiovagna azy zay sady mampadio azy.